Ia, fan̈anaovana kôlazina sary ndreky koa zen̈y karà zen̈y koa mirana fo. Lain̈y sary tianao atambatra zen̈y tapatapahan̈a apetapetaka. Atao amin'ny telefôny zen̈y man̈ano izy na amin'ny ôridinatera. Aviô aminjay aboaka aminjay zen̈y izy in̈y hitanao iô aminjay zen̈y sarin'olo maromaro fa mitambatra an̈atin'ny kadira araiky zen̈y.